يا اخي لا تخاف جمد قلبك ترى ما يصير شيء ,الناس كل يوم يركبون الطائرات ,والموضوع حلو انت بس جمد قلبك ولا تخاف لا تحط الخوف في يدك ,تامل منظر السحاب كذا من شباك الطائره منظر جميل يبهج النفس خلك يا اخي من فوبيا الطائرات وكذا خليك روش منظر السحاب من الطائره يسر النفس.